كنختار نعيش حياتي كاملة كشاب، حيت فهاد المرحلة ككون عندنا بزاف ديال الفرص باش نكبرو ونتعلمو ونكتاشفو. والشباب هو الوقت المثالي لكنحقو فيه الأهداف ديالنا والطموحات ديالنا، وكنعيشو فيه مغامرات وتحديات لي كتخلينا نطورو من راسنا فچاع ونكبر جوانب ديال الحياة..